इटाल्यू खावु खिमा किशंग आनू सर्ल्टा रंग गुणवटा वली सामग्रीऊ नुस्क पूरी दुनियाओ फेमस तोश। होजो जेसें कि पास्ता, पिज्जा देशके चीजो पूरा दुनियाओ फेमस तोश हाटंग किशंग ज्या टोंनें। होजूगो पू मुख्य तत्व निज्या पनीर, चीज़, टमाटर, ओलिवऑयल, जड़ी बूटियां देशके मसाले, तुलसी, थाइम्स, ओरिगेनो देशके जड़ी बूटियां निज्या। आई समुदरी भोजन हुजुगो क्यूंकि समुदेरु किनारे तो इटाली इसलिये हुजुगोस जिंगा, स्कीड देशके चीजो जात्या तोश। हुजूगो तांग मिठाईयाँ खिमा तिरा मिंसू, जेरा तो, पन्ना कोटा देशके मिठाईयाँ दुस हुजूगो द्वा। आई तुंगमो हुजूगो वाइन रंग कॉफी तुंग्ज्या तोश।